Fatsiarôvan̈a zen̈y, fan̈embonan̈ao raha raiky <hesitation> taloha tan̈y oe, an̈aty jerinakà vônaloan̈y bôka ohatra karàha ohatra ny nahatsaiky an-ten̈a, an̈ao zen̈y kô fa be hoe: tamin̈ao zaho nan̈ano karàha ty e! Sitran̈y za mbola hely matsiaro raha nahazo an-ten̈a taloha tan̈y zen̈y.